إذا عندي خمسه دقائق بس عشان احضر غدا فاسهل حاجه انو أنا اعملا اقطع مثلا طماطم او أي شرائح بتاعت خضار بي جبنه واحشيها في عيشه فا دي بتكون أخف واسهل طريقة لي انو الزول يعمل غدا يعني ممكن تضيف ليها مثلاً زين زيتون او زيت سمسم وحبت ملح وشطه في عيشه بتكون سندوتش مناسب يعني مع الطماطم والخس والجبنة دي كلها حجات جاهزة ممكن الزول <noise> يعمل بيها غدا سريع يعني